In nu kuaɨ chi este kanú xaán ja kaáyo in nusukú in nu in sikayo jin xi xi kuúnyo jin xi te kanú xaán ku nu kuai.